Xu̱kúꞌ tsúú tsíni̱gu̱ꞌ ríí o̱ tsíni̱gu̱ꞌ ini̱ ikhúún, a̱a̱n ñajuunꞌ tsi̱jní khamí <hesitation> ragaba numuu rí ma̱tha̱ rí ñújgáá rí tsini̱gu̱ꞌ ini̱ rá. Xu̱kúꞌ tsúú tsíni̱gu̱ꞌ ríí o̱ tsíni̱gu̱ꞌ ini̱ ikhúún aan ñajuunꞌ tsi̱jní jamí ra̱gaba numuu rí ma̱tha̱̱ ñúújngaa rí tsíni̱gu̱ꞌ ini rá numuu tsi̱jní rá, naꞌkhui̱ ma̱ndaꞌkhoo rii nathatsíŋáá o̱ ri rígá e̱yo̱o̱ ikhúún naru̱wi̱nꞌ gúxta̱a̱, naꞌkhui̱ má náa̱ gati exí, naꞌkhui̱ nag- naꞌnii̱- tsinuꞌjuan mu̱ꞌthá rá mí, ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni rí tsíni̱gu̱ꞌ eꞌni xu̱ꞌ tsúú tsi̱jní jún, numuu ríí mbaꞌja nuthu i̱ndóó má nuni̱ gachíi̱ rí rígá, ngaa̱ xúꞌkhui̱ má naꞌphi̱ mangaa rá. Natsimuu̱ ndayéꞌ mi̱khui̱ ñúúꞌ iwanúú xójóó o̱ náá gatiiiꞌ náa̱ trámáꞌ ampóo̱ naꞌni tsagoo̱ rámí, ríkhui̱ naꞌni. Xúkhu̱ má mangaa tsúú <hesitation> ragaba xúrí e̱tha̱ nángíi̱ rá, tsú ragaba phú mitsagaa̱ ikhujmaa̱ e̱yo̱o̱ ikhúún, mitsaga éñuuꞌ ríꞌkhui̱ inuu̱, xúꞌkhu̱ má rí náa̱ naꞌtha̱a̱ mangaa, ngaa̱ tséyoo̱ mú ndu̱yaa̱la náa̱ rí naꞌtha̱a̱ tsú ragaba ma̱ndaꞌkhoo ndatsúúnꞌ mitsaga iyatsúúnꞌ ampóo̱ náa̱ naꞌtha̱a̱, ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni ríí mbáku tsíni̱gu̱ꞌ mba̱ñuu̱, ngaa̱ <hesitation> nda̱yo̱o̱ ríí ra̱khááꞌ phú mitsaanꞌ wéñuuꞌ ikujmaa̱ rá mí. Xúꞌkhu̱ rí xtóo̱ mangaa phú mixíní xtóo̱ nagujmaa rí tsagawéñuuꞌ. Ríꞌkhui̱ naꞌni tsúú xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱, eya̱xuu̱n ikhúún, e̱yo̱o̱ ikhúún rí ikhaajngóó rí tsíni̱gu̱ꞌ ini̱ ikhúún